Ah da misaotry anao sha rô, da tena efa angoa e agna i ankegna, sitako hoe ino gn'agniko rô, d'ef tena niasa loha sha rô, d'efa vaky loha aby aho f'izy zash, noho gn'afianao teo da avotry aho, raha sy nisy anao sha rô da aha, defa hanisika hoe feno rano am-bava a sitako e shagne raha horogniko.